Ainemin oin isibo nanai no ainemin eram nangakera urus nimpa oirai, oamit dibasipai ra mara kariam tutuburana <noise> dibasipai ra mara karian moton tan taran nanai nangakera evat ne pepat motobai nimpurarai. Wami mai goroka tech ikarean tutubu rana, nangakeran ninou kurupa pian mangin era. Nanga abin tam purapun nimpurana onesi banuan, na dobium awai, karana barana osa nangaken nangakoin niakut nen wami mairu paramit ai oit a paneke. Averepai touburo ram ne ausipam borim purou, oke nangakera tutunim paui nanga karina bara. Nin mara wan nanai avere makasi ninu oman, mu pep tanai nanga apandum nin averepai omait nao o, manap mara karirio rae paui makasi oanam mangani uruain na. <noise> Nam isin, iroa nam isin, tutu misim purapu tamit erai moton tan ni purapaut era tan nei, niem tutu misindera koru, korua piotin. Nangakera tutuo ai kio uana nanga karana barana Maitan goroka o amai mosbi o hailens. Erasin tua nabaran tutu burana osian tan awain tan onikuam mani oi puran nuan nangaken tutou oira oi. Ainim pep tan kaberu wan na a bepu nimpuran oamin nangakera puran na. Mana misin roan amisin nagakot tamakap pamarami siamisinai kekemiren, wam tasipua merai apika uruain ausi a puriam uruain. Nanga karin, nangakeraii nimpaue na, mana karirau era wan na e mana karirau era dikaripa makasi nimuan na ninouku, nin koropa pioum era monipam ai moton tan <hesitation> nuneke pan na eran tan nangakera tunat tan nimoubet tam purana avere matam motom purapu nimuan na. Manap ni aironiain nanga koami pauiran deke nimuan manga ururain niairu nanga tarai au niousa punai, nangakean tunat tunian ou burun tamina ainim pauran biran na. Nia igunan nia amain nian oubaon oamai nimpu motou asipu oingera nion matan ne nai kekeren. Nanga i moton puran tutou burema nanou, na nangakoin tan akumar takareke amorit. Niamai averepai ninou umire rangkai tunat pokinope, pokinope era kakaporoko sisipa nimpape oira aisin, nanga pep pura siotai akai na rakadiki osa puroit nangakera tutu ai oira pian manginip uruain na. Nanga paneke wanai eran kauva nou wan namene kar, oubiri inam burara bounimpuan. Nanga tutu tamm puraomit ae uruain ne na bonowami bairemit. Nanga e wami ai pauran pep tan ausa nimparait, tutou paupairenda ausa nai, tutum pep tan ne na ausa nimparait oit pokina avere tai aus ne bokoropap pinam. Osa nibaret buran isa, aus pep tan ne buran namera niomait teko tuiran. Osenai e karinai nimpau ue nao, karina baran na, misin tan a misin ne oiran a pikioun, apikioun na tamaka nan tamirukubio wamsin kumitai duku avera nai wami ai. Tamukai oiran pura puraban na oin na ururobi burawen tan, mana bira kobiro tuosi pep tan ne nimuan na miniko. Ausipan, ausipan pep tanai minikuan nimpaoinai. Minibou paubaben pep tan namene ousa nimpapet tutu avere pan nam osan oiran tan airan tan neon sibori babaraiet. Na oiran usa tanga ta usinum babet Osan nangakera urusu tuitui utin nangamai biran na apike auma toutan tuituin era puram uran. Nangaken urusu nimpa oin nou mana omain tutun kapua mera mai dukudup pau me karina paran na, kakara pairam mara. Kakara paira mara undau erai eram takurusa nangakera nguraku nian na nip pau uo nimpauo oiran. Oiran tan eran tan nen apikan aus aus pura eram. Nangai wami ai pauuram pep tan na, nangakera apaun, paun makasi urus nangakain nai eram karou wan na, mara wan ne owom eram ukutu raura mau ai kakaro wan na eram ta six wir tuousugou nao six wir o bus owan. Ainemin nangai, osipan tutu nimpuran nai romait tuanam, osam ailens i kakarau eram ne, ailens iam kakarang goroka tek i karian na. Arawa muaini tara wan na mu kiata anda mani purapua nimpanoit namuni, imuban tara omain kopikoban. Mineku animpauini toutouben asikopa miniko. Asikopan, keburukon abanisi muan nou ainemin nia kenta. Aus aus apikiam purapian.